Ta awun anas, ne awun omon wonus nomon Kalam al kede omon gi asuma, de ya ta awun al ana alim mon mo

Ayi umon gi wedi fususa sawasawa ,ne wele ma bana, furusatomon, kulu umon gi logo wayi.

Hafiz anas tai te usra min malaria, te kede omon gi robtu neti, mon gi deworm omon, mon gi robtu neti, de ya ta awun

Mawana al gi soo tijara al yan na gi wafiki ya jara, mawana wede gi awun uwo fi tijara fi tijara

Ain ya musalat al raisi yau ta salatu de ya raisi

Ai ke, ayi ana gi ligo je uwo gi ligo de

Kun bila kidima maa kweis fu anas al fii.

Kirta libira ah dabara amsuku kila kalam fi sokol ab batal fi ajol ab ayan te gi ligo ayan

Anas doole kaman mazarawu, kan uwo gigara malim, kan uwo gi alim master ta raba anas fi bele.

Aulan al na gi alim je je jina te nubi

Atta an gi kuwa fi di gurush fi bank maa.

Khmm,usra agder samim akil fi bee logo mon kutu fogo gudura al mon gi ,soo moo, gudura me kazi al gi soo, yaa bi agder uwo ,asanti

Gen ligo ta ma gi gus gus Kalam, ye ta bi gai fi gen te usalama

Ligo an akikisha gal nyereku tai ligo gi ligob gudra ,ligo an gi wedi no akil al gi jib gudra fi gildu, ya ana bi akikisha

Madrasa al wede gi kutu yal gi gai bakan wai wu omon ma gi wei wei sambala

Dor ta ramadhan ya dor al ina gi dor mo fi ustu anas

Fi zaman ta amil aju kede ta kan amil jede, rua fi diktar ke diktari Kashif ita, kede omon ayinu kan fi ta abidu, tumiya, ta abidu tibab ke kede tibab ke ta ligo dawa ah ya ba awun fi zaman ta amili

Tegaayin nyereku de ligo uwo mei

Keemon maa gi so masturbation.

Ayi bana kede ruwa fi madrasa.

Mon endis.

Hee hakil lugu hee, luguma hee

Saba ta Kila youm ta Hadith fi sika ma fi Uganda gi Kun de doriya door te kefin te dor ma kura au arabiya, ya Sabab de ya wede.

Sauti maa nedifu

Gurusa me layu

Afta lufura te kun fogo waskan

Keena maruf sakar chungo fi iwele ayan milan

Ayan de ne rujal sign to gi ben fi gwam

Miskin ya milan fi uganda

Kalam waskan fogo

An gi hafiz akil fi jua tai fi namna ta ,ta tumiya to, ya ana gi hafiz, namna ta tumiya to

Wasiya al ana gi wedi nomon komon chunga omon, komon kun nesiya, komon ma kun te juru asisi ,komon langa langa ma

Haaahh, mausalat te sika bes azol gu tumiya bes kalam namna gou, lakin mausalat te sika gi taabu azol zaidi

Kasul ida taki ladi marashara fi youm ba abus ayan

Ana gi womba na Rabbana tayi Kila sokol ab ana aju wakti ta faraag.

Gumas ab towili ya angi libis.